عدد ساعات عملي في الاسبوع الواحد عادة بشتغل حوالي اربعين ساعة في الاسبوع ومتوسط عدد اجازات اللي باخذها كل عام في السنة باخذ تقريبا ثلاث اسابيع اجازة موزعة على مدار السنة